कंगारुओं की सबसे बड़ी जो यो विशेषता ची वो ये की वे मा यो थेलु होन्दु जभी भी वे कुन लगन की कखि बैठीं वे के व बच्चा होंदन व अपह बच्चा रख्दु व वे ते लगी की कखि बैठीं कए दुसमन ऑन लग्यु या कखि बाटी सोर होणु ची वो अपह बच्चा ठेला माँ दालु और वख बैठीं दौड़ जांद अपह बच्चों ते सेफ रखन